ما مقدار التمارين اللي يحتاجها الكلب يوميا؟ الحقيقة ما عنديش إجابة على السؤال هذيا خطرني مانيش مطلعة أنا من ربيش كلب وما عنديش فكرة كبيرة على الكلاب المعلومات اللي عنديها معلومات عامة أنا عارف اللي هو لازمه يخرج ويتمشى يوميا شنية نوعية التمارين وكداش وقت يستحق في كل تمارين وكداش وقت أساساً يستحق بيش يتمشى كل يوم ما عنديش فكرة واضحة على الموضوع هذيا نتصور لازم خبير.